لو كان بيدى إنى أكون سمكة ليوم واحد أعتجد كنت بختار إنى أكون سمكة جرش، الجرش هو ملك المحيط، ثانى شيء هو جوى وما يخاف من حد يسبح في الأعماج بحرية تامة وما حد يتجر <hesitation> يجدر يتعرض له، يعجبنى أنه يجدر يستكشف المحيطات الشاسعة من دون جيود ومن دون ما يكون عنده أى <hesitation> أى تهديدات جدية، فوج هذا الجرش عنده جدرة على السباحة لمسافات طويلة وايد.